کی سمندری جیو وچ اکٹوپس، کٹل فش تے سکوئڈ رنگ بدلن دی اس طرح سمرتھا رکھ دی ہے۔ ایہ جیو اپنی توچہ دے رنگ تے نمونے نوں جدوں چاہے بدل سک دی ہے۔ تاکہ جو خطرناک سمپرک شکار توں بچائے جا شکار کرنے لئی گربھتا پیدا کر سکے۔ ایہ جیو اپنی توچہ وچ خاص قسم دے کوشکاں رکھ دی ہے۔ جنہاں نوں کرومیٹوفورس کہا جاندا ہے۔ ایہ کوشکاں رنگ دار لیکوئڈ نال بھریا ہویا ہوندا ہے۔ جو پیلے، بھورے، کالے تے لال رنگ اتپن کر سکدے ہن۔ کچھ <hesitation> کرومیٹوفورس دے نال انہاں دی توچہ وچ ایرِڈوفورس تے لیوکوفورس وی بھریا ہویا ہوندا ہے۔ جو روشنی پرتاو دے نال کردے ہن۔ ایہ رنگ بدلنے دی پرکریا جیو دے تنترک تنتر دوارا نینترت ہندی ہے۔ جو جیو نوں خطرے وچ